De noviembri te cuentu que es el mes delos tossantus, qu'es tamién quandu se hazi la chaquetía, que l'izin de hormas destintas por toa Estremaúra peru qu'es mu celebrau. Afinal, el Halloween essi que mos quierin entral ya es cosa que hazemus paquí dendi ai tres mil añus peru lo que sonin las moas. Güenu, essu, que dimus a lleval frolis alos nuestrus antigus i assamus castañas.